כונט ניסול אולא שנו אלחאג'ה אללי קטחליק תבסתם מן לבבך בלא תפיקיר, תאניה אלא קאן ענדך סעה ואחדה וקדרת תג'יר שי חאג'ה פאלמאדי שנו תבדל? מן דרךהם קטחרג אלחקאיה ואלחאלה ואלחנאן ואלנוואיה מאשי גור אלסירה ולקין שנו אללי ל דאר פנלקלב הואא אללי קיעטיך סורה אלאנסן פאלוויג'.